والله اتمنى تزوج استقر, يكون عندي شغل ثابت ودخل الي أنا أطمح الوا، بيت ابحدي ،بيت ملك ،عندي ولاد - ولادي شوية كن صاغو بالمدرسي - يعني هي هاي أبسط ال الي اغيد اعملو بعد عش سنين